अम्लेट ओह्के सब जना अपन अपन तरिका लैके पकैतियाँ कह्लेसे मै भर सुरुमे अन्डा फुटाकेओह्के कटोरीमे धर्तु। वह्मा प्याज, मिर्चा, हरियर धनिया छोटछोट काटके डर्तु। तौके ओह्मा नोनफेन डर्तु तौके डारके बढियस्तिती घुर्तू। तौके घोरके जब मै ग्याँस अन कर्तु। तौके ग्याँस अन कर्के फ्राईङ प्यान बैठैतु। जब फ्राईङ प्यान मजस्तीती धिक जिता तौके ओह्मा तेल डर्तु आऊ जब तेल बढियस्तितीधिक जिता तौके ओह्मा जिरा डर्तु थोरीयेकुन आऊ थोरीयेकुन प्याज फेन डर्तु जब प्याज मजस्तीती पाक जिता तौके ओह्मा जोन मैं <hesitation> अम्लेट बनाईक तहिन अन्डा घुर्ले रहुँ ऊ डर्तु। तौके अन्डा ओह्के बढियस्तिती फैलैतु सक्कुघैना मजस्तीती तौके फैलाके ओह्के बढियस्तिती एक्लङ्गतिती पाके दह्तु। जब एक्लङ्ग बढियस्तितीपाक जिता तौके औरे लङ्ग बिल्टईतुं। आऊ जब औरे पंजारफे मजस्तीती पाक जिता तौके उतार दह्तु। तौके उतरके यी खैना लायक बन जिता।